<noise> <laughs> kanko kam Pullo mo ɗuuɗaa wannoraaki e haala <hesitation> pinndi, ko wi'etee <hesitation> 'flower' sabu, ɗum wannaaki-mo naa bana luttuɗi aadiiji woɓɓe yimɓe ɓen, <hesitation> to pinndi woni laaɓnde. <hesitation> <noise> To meeɗen kam, <hesitation> pinndi tan ko pinndi. Ngam a taway walaa inɗe goɗɗe <hesitation> keertaaɗe ngam limtuki pinndi noone-noone <hesitation> no ɗi ngontiri. Pinndi kam ko pinndi tan.